Kilitioran̈y Roaôny Roaiômy Iony tsy de ren̈iko feky e ten̈a tsy de ren̈iko fa dônko fivolan̈andreo fo dônko e, irô bôka ten̈a miavaka ankôtran̈y Zay tsy de mahay rabe makasika izy Zaho.